Ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ bɩɩ álámɩnáá dí tɩ, bʋʋ fɛɩ mɔsɩŋɛ bʋrʋnɩŋɛ bʋ tádé bɔɔ, bíɩ dɩ mɔsí tanɛna, tanɛ bíɩ álámɩnáá gnɔ tchúkútú dɩ tɩtɩŋɛ dɩ náa dɩ naŋtʋba dí na bɛ níŋɛ. Ñŋ tʋna gnɔ ka vɔkɔ ŋsɩmɔɔ tɛlɩ, bʋ tɛlíɩ, bíɩ ɔɔ kɔní ŋsɩmɔɔ, bʋʋ líyá fʋɩɩɩŋ! Tɔɔ bíɩ dɩ mɔsí ŋsɩ akpetesi mɔɔ ró. Bíɩ alamignɔ akpetesi, bíɩ ɔɔ kɔní ɔ lítɔ táa bʋtɛɛ sokoríŋɛɛ ɔɔ lí bɔɔ, mɔsɩŋɛɛ ɔɔ lí ŋñná? Tɔɔ bʋká fʋwamɛ gníñtɔmɛ, bʋ wɛná tínɩŋɛ bíya barɩ níŋɛ mɔɔ bʋtá dé fɛ álámɩnáá ɔ dí bɩ bɔɔ. Tɔɔ bʋká bʋnáá barɩí dí. Ñŋ tʋná gaŋtí nɩ mɔɔ fʋɩɩɩŋ! Bʋʋ mʋ fɛnɩ ŋsɩ ñ gbiki. Ŋnáa? Barɩ ró, géeé bánáá gnɔ, ñŋ tʋna gaŋtí nɩ dziró tɛlɩ bɔɔyɛnɩ, ŋñ mí ɔ sokoriŋɛ, ŋñ dzɩñ sɩ ŋoé sokoriŋɛ na bʋtɩ. Ŋnáa? Ba wʋlí dʋ ró sɩ álámɩná ñŋ ŋñ ɖaálaná gba, fíriŋɛ ŋ firiŋɛ bɔɔɔ líyá bɔɔyɛnɩ ŋñná sɩ bʋwɛ dóŋɛɛ yá. Ŋñná sɩ bʋ lítɔ táa yála ka dé fɛ áláma mɩnɛ bɔɔ. Ŋnáa? Ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ, tʋʋ kɔna firiŋɛ gbaagba, ditonɩŋɛ tʋ, tʋ yelé bíɩ álámɩná, ŋdzɩñ ñŋ álámɩná bíɩ ŋ lɔ firiŋɛ gbaagba, bʋʋ kɔní bʋʋ lí mɔsɩŋɛɛ yá. Bíɩ álámɩná firiŋɛ tá ŋlɔ gbaagba bɔɔ, batáa mí ŋ mɔsɩŋɛ gbaagba bɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ kɔɔ máa dzɩŋ ka tɔŋ bʋná wárɩ bʋlɔɔ dzɛ. Ɩdzá go dɩí búti ka bisí kpákpárásɛ ka gɛ, dɩí búti ka bisí sukúrusɛ mɛ kagɛ, dzɩmʋráa kagɛ. Ɩdzá go bʋwɛ álámɩnáá sɔkɔwá mɔɔ dziró, álámɩná sɔkɔrɛ mɛ, dito, ŋñ dí dito tʋrʋ bʋʋvʋ gba, bʋyɛ ɖaɖañbɔɔ wá. Mɩnísíɩ, ditonɩŋɛ tʋrʋ wɛ tʋ tá mɛsɩná bá dí tɩ bʋ vʋ gba bɔɔ. Ñŋ ŋ dit tɩ gba, bʋʋrʋ, bʋʋ yɛnɩ yɛrɛ-yɛrɛ, bʋʋ dʋnɩ akpowá, bʋʋ yɛnɩ biñto, bʋʋ yelé ŋñlí sɔŋɛ fɛ álámɩná. Maa tɔñŋá sɩ ŋñ lí sɔŋɛ mɔɔ bʋtɛɛ mɔsɩŋɛ sɔŋɛ lɔlɔ boéé, ŋ wɛɛna bɔɔ ññ yɛ ŋñ yɛ bʋʋyɛnɩ, ŋñ ɖɩñsi áláma. Ŋnáa?